Ny atao hoe banky da toera fitahirizam-bola mba tsy haha very ny vola, fe toera fiodikodin'ambola koa ny ao, gny volanao atao ao misy la mitombo misy la mihena avao koa.